باش نتعرف على عبد اه بالكدا معناه باش تخليني نعرف عليه أكثر حاجات وكل شيء، بيش نسألوا على ال-الحاجات لي يحبهم مشي الحاجات لي يغشوه والحاجات اللي يفرحوه، <hesitation> شني هي ميولاتوا؟ شني هى <hesitation> أهدافوا في الحياة؟ غلاش هى نظرتو معناها لل-للحياة كيفاش يرى الدنيا كيفاش يتعامل مع العباد كيفاش كيتغشش كيفاش شني ردة فعلو هاذوما أسئلة معناه خليوني نعرف العبد أكثر.